<hesitation> telo karazagna akeo voankazo fihoaniky agnatin'ny herin'andro raiky, <hesitation> akondro, zavoka de voangy, de samby fito fito akeo folaniko aminanjy io, de <hesitation> légumes ndraiky dimy karazany, <hesitation> tomate, pommes de terre a, carottes, de tongolo, de poivron, de <hesitation> eo ho eo amin'ny antsasa-kilô akeo daholo <hesitation> leha fihoaniko- folaniko aminanjy agnatin'ny herin'andro raiky.